اه نفضل اه درجة الحرارة في النهار لي تكون بين اه درجة خمسة وعشرين مئوية الى ثلاثين، اه وفي الليل اه إنها تكون ما بين خمسطعش والعشرين هيك بتكون الحرارة مريحة ومناحبة جدا يعني، هذا الف الدرجات كيا نشوفها.